A fomba malakilaky zany ikarakarana raha kôa megna bé i molotra anô io a dia voalohany indrindra alôngany anô mila minandrano. Fa reva kôa zany anô olona tsy mihindrano an dia megna be si hoditra ano io. Dia faharoy kôa an dia mila mampiasa zan anô an a karazagna raha ahosotra amin'ny hoditra anô io fogna dia amzegny izy mba hoe malandilandy zany fa tsy megna be.